जानवर मन आसानी से कोई भी चीज एक दुसर से सिख सकते हैं। हम इंसान मन के तुलना में देखा जाए तो, पहली बात तो ये है कि ओमन इशारे में बात करते हैं। जैसे गाय ग्रू मन मुंडी हिला के बात करती हैं, कुकुर मन भी मुंडी हिला के बात करते हैं। तो इस हिसाब से ओमन एक दुसर से सीखते हैं। जैसे ओमन के खाना खाने की जो शैली है, उसी हिसाब से खाना है, केला खाना है, ये भी ओमन सीखते हैं।